Навъҳои гуногуни чормағз мавҷуданд: бодом барои шириниҳо ва шир, чормағзи англисӣ барои хӯрок ва соусҳо, кешью барои салат ва газак, фундук барои шоколад ва крем, фисташка барои шириниҳои шарқӣ беҳтаринанд.